الحيوانات المِئرفة الّي بطبيعتنا نحن <hesitation> وما منحبّا أبداً يلّي هيّ بتعيش أكتر الشّي بالأنهُر متل الضّفدْعة، متل البزّائ الزغير بي عيش بالحيطان البزّائ <noise> كمان ما منحبّو منأرف مِنّو، وفي عنّا كتير حيوان منخاف منّو يفوت عا بيتنا ويأزينا يلّي هوّ منسمّيه نحن الجّردون، الجّردون بي عيش بي مُستنقعات البيوت حوالين البيوت يلّي فِيّا شجر، يلّي فِيّا جِوَر، يلّي فِيّا سِرداب لل- للمجارير أو سرْداب للكهربا أو سرداب <hesitation> لا تسريب المِياه هيدا الجّردون بي عيش فِيّا، نحن الجردون منأرف منّو كتير ومنتجنّبو وأخ- وأوئات كمان منحط حوالين البيت سم مِشان ما يئرّب الجّردون على ال- الخَضار الّي عنّا وياكُل الخَضار لإنّو حياة ألبو الجِّردون إنّو ياكُل الملفوف، ياكُل الجّزر، ياكل كل شي بي لائيه طيّب بي ألب هالْمكان الّي هوّ عايش في بي خرّب وبيأزي. مِشان هيك نحن الجّردون كتير منئرف منّو وما منحبّو يكون موجود حوالينا يلّي هوّ بالزّيت أكتر شي. وفي عِنّا حيوان كمان منئرف منّو كمان هيّ البزّيئة الّي بتمشي بالأرض هيدي البزّيئة بتمشي بالأرض أكتر الشّي بي فصل الشِّتي وبي فصل الشِّتي ابتمرُء من تحت الباب وبتفوت عالبيوت أد ما فِيّا لأنّو ما فِيّا <hesitation> عضم فِيّا طراوة كتير كتير هيدي بي أولولا بزّيئة الشّتي مِشان هيك نحن بالشِّتي منحُط حوالين البيت مِلح مُجرّد هيّ إذا بدّا تفوت عالبيت أبل ما تفوت بي دْوب بِي دْوب من الملح الّي بدّا تِمرُء ع حواليه الملح بي دوّبا هيّ و فايتة ما بئى بتِأدِر تفوت لإنّو بتصير كمشة مي بتِرْجَع لَميْتا الطّبيعيّة يلّي هيّ نشأت من هالمي مِشان هيك نحن منحُط ملِح حوالين مدار البيوت. <noise>